Yami utana launi, yami ma hene utana launi aku akumo. Detai sema taima amau ta nakema leu loi hono utana launi koma mahame ailo'i. Pai nama utana launi <hesitation> aini elu aku hono ei mululu, eimu tu nena apewa ada nesai isukai anelu nemoi senama momo mahame ailuna mahina elu aku ne ikeli nena eiha lalue nelu usea eha lalue nelu kina nena ape wadasai la lei inalu nemoi.